بنجيب <hesitation> زيت-سكر-بيض-ڤانيليا-ودقيق- بيكنج بودر-بنحط الدقيق علي البيكنج باودر والڤانيليا الاول وبعد كده بنجيب الزيت والسكر والبيض ونحطهم في الخلاط ونضربهم كويس-نحطهم علي الدقيق-ونقلب كويس وبعد كده نحطها في صنيه مدهونه في زيت وندخلها الفرن علي درجه حراره ميه وتمانين